Voasana sy tetehana daholo ny <hesitation> legioma an, dia <hesitation> araraka ao anatinà rano mameno ny <hesitation> vilany, dia asiana <hesitation> sira sy karazana hanitra rehetra izay tiana <hesitation> tiana ampa-manimanitra an’ilay lasopy dia <hesitation> ampangotrahana ny rano, dia avela mitanika eo ilay izy mandrapa <hesitation> mandra-pifangaron’ny tsiro rehetran’ny legioma rehetra, dia rehefa manomboka mahazo lokony ilay rano an dia iny izy no azo lazaina fa vita ny lasopy.